Eo amin'ny dimy eo ngamba no lokon'ny maso mety hananan'ny olona, ohatran'ny tsy dia firy ny olona manana maso hoe manana couleur betsaka fa mitovitovy daholo ny lokon'ny mason'ny olombelona raha amin'ny ankapobeny